<hesitation> والله يا اخوي عادة بنبدأ يومنا بالاستيقاظ في الصبح بعدين ناكل فطور ونروح لشغلنا او للدراسة وبعدين ناخد استراحه الضهر او في المساء بنرجع ناكل العشاء ونقضي وقت مع العائلة قبل ما ننام.